Ordinateur io misy mémoire izy io. Na io mémoire vive na io mémoire morte, misy gny RAM agnatiny ao, misy gny disque dur agnatiny ao. Fa indrindra gny disque dur igny moa zany gny tena itahiriza gn'information na io système na io raha hafa ampidirinao agnaty ordinateur.